Le appareil photo ndraiky izy angedazana anazy karakara le telefôny le android ngendangeda regny, fa izy ndraiky alokan'azy ary kara misy masony ngedabe zay araiky aveke izy kôfa le mampiasa izy igny misy karta atsofitro aminazy igny le iboahanle sary aveke amizay igny sy rabekin'igny amizay sasana amin'ny mpanasa sary ary de igny amizay lasa miova le sary.